देखो सा हुकम अपना एक छत माथ पंखो लावण वास्ता पंखा ना पलुसे माता राखणो पड़या है। और बिन माता मोटर जोड़णे पड़या बाद में उणबाद तड़ियो लगवणो पड़या हवा। बाद में अणां तार जोड़णो पड़या हवा बाद में अणां तार ना लाईटु जोड़णो पड़या है।